Мо дар хонаамон танур дорем. Танӯр барои пухтани нон, шириниҳо ва таомҳои гуногун истифода мешавад. Он хӯрокро баробар гарм мекунад ва маззаи хуб мебахшад. Бо ёрии танӯр таомҳо болаззат ва зебо омода мешаванд.